Gha gawni niŋkə wanu i kermi an pa rə, wato wanu ani danə dan amfani niisə hanə mari yut mari yutiri kə tomne wan ani. mə 'wakə wanə ari kə səw rə, mə kə raywa mari āy are resəgə sə musə fa rə. Mə 'wakə gawni, waya kə səw rə da' ay. May rayuwa are resəgə musə pa rə', mə 'wakə gawni, service ur bə' har niŋ ani. kə' sə rə, rayuwa mani are resəgə musə pa rə. Mə 'wakə gawni wani, ingi, i sawdini dusə āw. Ur bə' laŋguni nə' iri sə mə' way arey nam nəgə nāl āy layguru pani ənāy pa rə on- dan i ker mi irin ani. To, netətə' ari, wanu ani kə səw rə kə', ur kə' rayuwa may yutiri āy kə' səw da ayrə. Mə wakə 'wan irin wanu ani pa rə, gəgən mə 'wakə 'wan irin nepa laa. hanə han mə gaw gbakə ryə kə, məkə re kirkə mə 'wakə 'wan yamsəl da' al, ma dansə wani ni ani. Ama mə 'wakə' yamsəl kə səw rə, nepa laa kə' səwrə ko pitila kə səwrə. Laŋguru ani, mə dāsəsə' tukəl lə, ryə ən bi tan. Iri lantern sə i gərili paga-paga ən ka bənə wan ay laŋguru ay sə wanə. Kuma gəgən, gomnati kə vale van kə kamshe kan irin nepa laa' ko solai āy. Gbɨndunu gbɨ āy, heɓə i kə' dɨ she. Ay laŋguru sə' waru āni pā rə on, mə wakə wana ani kə daŋ, rayuwa may āy ren resəgə sə' musə pa, doŋado. Ama ani kə' səwrə kə', mo wakə rayuwa mari ay are rekə'rə. Mə 'wakə wayay aa tomni āw, service āy laŋguru, bisa ga wan ən ani pā rə on. Mo 'wakə danso, may rayuwa wani re resəgə sə musə pa kuma ren 'wakəgə netātatā duniya laŋguru wanu i kə bəkə ani. Məkə' danə waya mə ren zo kə, mə ren 'wakəgə niiso duniya kə' riwdənəgə ani. Niiso wanu kə' changənə ani. Laŋguru niisə i ye dənə ani, mo bə' mə ren 'wakəgə ani ryə mə kə' danə waya mə ren 'wakəgə irin netətə ari doŋado. Mo 'wakə gawni ani, mə wakə ingi, i, i, kə' səw rə wame mə kə təə' men bə namə bə nal naləpa sə, mo mə namə nāl tasuwai gbanarə sə mən dəli, arkaw mabu i dā ū di. Ay mən way aren kam kə' nal ingi rə', aren namkə, aa za aren dələgə koo. Minti may koo kən ū. ingin irin aa sawdini dūsə ay bə ən niŋ ani. Akə tāā ən aa saw dusə nal lə pā. Nam sə kā onə sə an ɨnə' sə ka za sə an tə'ə' də aa bəynə'gūr ya? Ama ɨngi i gəri wayku, wa aw i daŋ. Mən 'way akə yey. A wawe wan saw nə lə dūsə mə 'way dūsə' aa gom da a'yrə yabə dama akən kəsə. Aren baykə gūr are bə kə' are liikə' koo. Ay laŋguru dəw sə wanu i kergi mi ani pa' rə on dan mi ga' wanu an. Kuma gəgən nepa laa kə hanə nan may kə' tomnə. Mə nen wawogə shayi baynələ, məren wawonəgə koo dələlə', komi da komi mə ren wawonəgə yaltə' gbaturrmi, iron bənələ, laŋganin dəw ani parə, ren bəkə. Mə 'wakə nepa laa danə dan amfani əm ami parə donŋado. Ama e' abə irin nepa na a'y səw rə. Gomnati aa hanə i kə vale ran kə' kamshe kan. kən kamshe, e'bə aren yamkə niisə i kaw, kaw i yamnə ani. E bə aren ləykə ari kaw-kaw i ləynə āy. Ama netətə' ari kə' səwrə, ebar kə ga dā tukəl lə ryə. Kuma aa gegen nə' kə' aya pat e'bə i kə 'wakewan. Service hanə han ko aya pad kə' kamshe kan service gam aa bubun bone nə service aa paga bə rə mā sosai. Nii mi minə ani. Gam service kə səw rə, mə 'wakə mə kəge may tɨsələ ko sako.